Hewan yang bawa busuk, kite tahu tu tikus. Kalau mati, baunye minta ampun, dengir banget bau ini. Di rumah kite kalau bau tikus, bangke, bangke tikus, kite cari-cari sampai ketemu, tu mana bangkit tikus tu bau ini? Kalau belum ketemu bangke tikus tu, kite belum ketemu. Kite masih cari air tu bangke tikus. Kite cari di kamar, di loteng, di dapur dapur. eh adanye di pojokan, bau banke tikus. bau <hesitation> bukan tikus saja, bau ini. Ada dua tu. Bawa curut apa tu? Bawa mati sudah lama saja, tikus curut tu. Akhirnya kite buang air tu. Jadi rumah ini bawa tikus, bau curut tu. Kite buang bangke, kite kebun, di kebun tu buang. Enak, jadi rumah nggak bau lagi, kite sempat-sempat tu rumah. Gila lagi bau tu, kite kadang-kadang kite sikat. Abis kite sikat, kite pakai sabun tu. Kite buang lagi, kite coba lagi. Nanti udah, kite masih bau juga, enak. Kite semprot lagi pakai propot propot, pake semprotan tu. Nah, udah bau ini, kite ngendus lagi. Udah enak tu, baunye udah hilang.